Дар Чин як расми маъруфе ҳаст бо номи Таслими туҳфаҳо бо ду даст. Вақте касе ба дигаре чизе медиҳад, ҳатман бо ду даст месупорад, чун нишонаи эҳтиром аст. Ин як анъанаи муҳим дар фарҳанги чинӣ мебошад. Ҳамчунин, дар Тӯйҳои анъанавии чинӣ либосҳои сурх мепӯшанд, зеро рангҳои сурх рамзи бахт ва хурсандӣ ба шумор мераванд.